<hesitation> א רייז קאכער- די וויכטיגקייט םון עס, די ציל פון עס איז צו אפקאכן רייז אזויווי זייער פונקטליך ביי- דורך קאנטראלירן די- די היץ און די וואסער שטאפלען. אויך צו זיכער מאכן אז ס'בליבט אזויווי אנגעפילט, פלאפי, און ס'דארף אויסזען גוט <hesitation> מיט נישט צו סאך ארבעט אריינגעלייגט, קען דאס העלפן.